To, agā ncōō, beri kɔ̄ n fara kutun kɔ̄ ba zɔrɔ saplu a soda nɛ. Kutun kɔ̄ ba fara zɔrɔ saplu asoda nɛ kɛ:ɔn naa mizɛ̄ kɔ̄ ɔna gbɛ itrɔ ‘kɔ̄-kɔ̄ na gbɛ tirɔ'kɔ̄ kɔ̄ ɔma bɛ itsi kɔ̄ ɔ bɛ ma zi, kɔ̄ ɔ naa kɔ̄ ɔ na gbɛ nnu sɔnɔ-kɔ̄ ɔna gbɛ nnusɔnɔ-na gbɛ nnusɔnɔ kuma inɔ adɔ̄ gā kɔ̄ ba zɔrɔ bɔ, ɔn ma jɛ lukpɛ itsi icɛn kɔ̄ kumere ba dɔ̄ bɔ ɔsɔ̄ wɔ nɛna. A dɔ̄ gā ko lukpɛ itsi wɔ ɔn bɛ ma zi mijiniitsi kɔ̄ ɔzɔrɔ na nɛ wa, azaa gā kɔ̄ ɔn bɛ ma zi lukpɛ itsi, icɛn kɔ̄ adzarave dɔ̄ bɔ, minyɛkpo dɔ̄ bɔ, nyolo muna azaa zwa kɔ̄ ipɛrɛ kɔ̄ ɔ nɔrɔ nɛ kɔ̄ nyolo anɔ kukwɛ ɔsɔ̄ wɔ cɛnɛ muna. Dumu a dɔ̄ itrɔ ibli lɛɛ nza mijɛ̄-nza nzan-nzan-za. Adɔ̄ agiibli wa dili kɔ̄ a saa kɔ̄ ɔn ma dzoo kukpi nɛ kɛ, an yiya ri atra mpɛrɛ nɛ kɔ̄ a gɔ itsi ji bɔ, an yiya ri atra kɔ̄ agɔ jijiliji bɔ. Kutun kɔ̄ ba zɔrɔ nɛ kɛ ɔn na gbɛ nnusɔnɔ, kɔ̄ ɔ gbɛ itrɔ a kutuma kɔ̄ kɔ̄ ɔ ma dzoo bɔɔ kukpi-ɔma dzoo bɔɔ kukpi, kɔ̄ ɔbɛ ma zi kukpi kɔ̄ ɔyada kowinin bɔ kɔ̄ ɔma nnusɔnɔ malo-kɔ̄ ɔma inɔ kɔ̄ ɔmalo lukpɛ kɔ̄ ipɛrɛ kɔ̄ ɔ mainɔ kɔ̄ ɔma lo lukpɛ kɔ̄ kɔ̄ a cwe haar kɔ̄ a fru kai nkpulo nɛ, kɔ̄ ɔma itrɔ kɔ̄ kɔ̄ ɔna gbɛ lukpɛ amizɛ̄ nɛ kɔ̄ ɔma lo lukpɛ kɔ̄ tɔ, adzoo kɛ na. Kɔ̄kɔ̄ ɔ sarɔ agā kɔ̄ ba shɔ munɔ gā kɔ̄ ba-ba sɛ̄ munɔ, kɔ̄ ba shɔ lo munɔ mannyi kɔ̄ li ipɛrɛ kɔ̄ ɔn li nɛ, kɔ̄ ɔ sɛmɛ lo munɔ-lo munɔ-lo munɔ ipɛrɛ kai kɔ̄ a trumoo kɔ̄ a kpɛ zaa ngā nɛ na nɛ, kɔ̄ ɔni acinɛ, kɔ̄ ɔni itrɔ kɔ̄ kɔ̄ ɔ ma lo nɛ ajɔɔ gɔ kpɔ̄ɔ̄. Kɔ̄ ɔma kū nnwala, ɔma kɔ̄ nnwala kɔ̄ ɔma naa mizɛ̄ ipɛrɛ kɔ̄ ɔma naa mizɛ̄ nɛ minyɛ kɔ̄ la bɛ gbɛ kɔ̄ la na zɔrɔ nfani munɔ nɛ. Kutun kɔ̄ la gbɛ kɔ̄ la zɔrɔ nɛ kɛ, ipɛrɛ blɛ kɔ̄ ɔ na gbɛ mannyi kɔ̄ ɔ bɛ-kɔ̄ ɔbɛ drɔ munɔ, inɔ kuma adɔ̄ saplu lo nwan kɔ̄ ipɛrɛ blɛ nkɔ̄ agalo a sōō ribli kɔ̄ a gusoo ko kuma ribli agusoo kɔ̄ ɔ gbɔɔ kɔ̄ ɔ groo, ɔdrɔ munɔ, kɔ̄ ɔzɔrɔ agā munɔ, inɔ kuma ba gbɔɔ kɔ̄ la gru agwangwa munɔ mannyi kucɔ kɔ̄ inɔ amroo na gwangwa ko ɔ gru gwangwa munɔ kɔ̄ ɔ tā agiitā ngwangwa ɔnpɛ mannyi kɔ̄ ba groo munɔ muna domi inɔ amroo lisi anza agiibanɛ kutū amru nɛ muna nkɔ̄ gama nwa nɛ bɔ ɔn kpɛ sake la yiya gbɔɔ kucɔ kɔ̄ la gru itrɔ la munɔ bɔ-la yiya gbɔɔ kucɔ kɔ̄ la gru, dumu inɔ nkɔ̄ ɔn gru itrɔ nsa a ibanɛ gɛ̄ nɛ, iba ba mru nitrɔ ipɛrɛ blɛ ɔ gru wajɛ ipɛrɛ nawa-nawa ayɔ mru lukpɛ itrɔ nɛ bɔ. Ipɛrɛ blɛ ɔ gru waje ipɛrɛ nawa-nawa ayɔ mru lukpɛ itrɔ nɛ bɔ. Ipɛrɛ blɛ ɔgru nipɛrɛ lɛɛ, itrɔ nwā nɛ nkɔ̄ ma jɛ naa nkpi a minyɛ sululu baa pɛ mannyi kɔ̄ iwɔ ɔ gru nsaplu nɛ wa. Ama nkɔ̄ a dɔ̄ inɔ ɔ gru munɔ, kɔ̄ ɔ ma itrɔ munɔ kɔ̄ ɔma itrɔ nɛ ma jɛ bɔ, nkɔ̄ azaa nyɛn kɔ̄ adi ipɔ ipɛrɛ a ni kɔ̄ ɔdɔ̄ gru nɛ na, an pɛ mannyi ngā kɔ̄ ɔ ma kɔ̄ ɔ gru nɛ munɛ kɛ muna. Kuma inɔ adzi itrɔ bɔ, inɔ kuma, icɛn kɔ̄ minyɛ ba gbii nnyin kɔ̄ gɔnɔ ipɛrɛ blɛ na nɛ kɛ nkɔ̄ ɔgru itrɔ munɔ gɔnɔɔ ai ikukpla iku kpla kɔ̄ a dɔ̄ ribli kɔ̄ nɛ, ayiya kɔ̄ aji itrɔ wɔ, kɔ̄ agɔ itrɔ gubrɔ, kɔ̄ ajɛ itrɔ wɔ para papla, kɔ̄ ajɛ itrɔ wɔ dzoo pusuu, itrɔ an kpɛ nɔ sesesere kɔ̄ ɔma jɛ ɔ dzi daanɛ bɛ kɔ̄ ani fini-fini.

Inɔ zaa nwā igru itrɔ lukpo na, nkɔ̄ ɔ gru itrɔ munɔ an dzi wa nga nɛ sesere dɔɔ munɔ, ɔ gru itrɔ munɔ an ni fifini dɔɔ na ma inɔ, nkɔ̄ a dɔ̄ shashi kɔ̄ ban ta kɔ̄ agā asoo ribli, ko kuma ribli a dɔ̄ gusoo, inanagla, agiisū isū, inɔ ayiya dri ba lukpɛ ari bli wɔ kowini ipɛrɛsi, ɔdrɔ munɔ nɛ, a dɔ̄ kufɔ giigɛnɛ wa. Ama inɔ ajɔmɔɔ nkɔ̄ ɔyuwɔ inɔ nkpi wɔ bɔ ajɔmɔɔ muna. Kuma inɔ ba zɔrɔ nɛ-kɔ̄ ba zɔrɔɔma risi idzi a saplu inyɛɛ nɛ, nkɔ̄ ba gama nɛ lisi kɔ̄ ba bɛ ma mbā kɔ̄ ba gɔ sɛmɛ sɛmɛ-sɛmɛ kɔ̄ ba loo, inɔ kɔ̄ minyɛ laba kutun kɔ̄ imɛ npɛ kɔ̄ saplu ba yiya nɔ kɔ̄ ba zɔrɔ nɛ kɛ na. de nwā nɛ ba myɛɛ minyɛ inyɛɛ ba dɔ̄ zɔrɔ bana, kucɔ igru ba itrɔ a ribli inyɛɛ na. Ama nza nɛ, ipɛrɛ kɔ̄ adza baa bɛ zɔrɔ kusru kpɛ nɛ, nyolo angbi kɔ̄ inɔ kpɛ saplu nwā nɛ nzanɛ tɔ muna dumu ipɛnnyi aa bɛ nyolo ankpɛ na. Kɔ̄ tɔ muna, soda kɔ̄ la nkɔ̄ saplu soda nɛ, saplu nɛ a dɔ̄ saplu zuzwa nwā kɔ̄ kutun kɔ̄ ɔn zɔrɔ kuma minyinyrā lɛɛ ba zɔrɔ inɔ kū ba cɛnɛ ngā kɔ̄ ban tā ɔsɔ̄ adza ba, kɔ̄ ban jɛ adza ba kusrukpɛ isa ilɛ nɛ, har n kɔ̄ ɔ naa mizɛ̄ bi icɛn kɔ̄ ɔ naa mizɛ̄ kɔ̄ ɔn nani ba dɔ̄ li nza'kɔ̄ na. Nkpi blɛ ɔ naa ɔnani nza ‘kɔ̄ muna ama ɔn na ni kɔ̄ ba dɔ̄ sarɔɔ bɔ, kucɔn kɔ̄ a dɔ̄ saplu zuzwa nwā kɔ̄ minyɛ ba tā ava kɔ̄ ba gbɔɔ kɔ̄ ba tā ava kɔ̄ bɔ nɛ. Kuma ipɛrɛ blɛ adɔ̄ agā la a minyɛ a kishashɔ mannyi kɔ̄ inɔ a zaa naklodzi risi izi ba nɛ muna, ɔnaa nkpi a nyɛ blɛ ba na yakaa ba kɔ̄ runo mlzi, ɔnaa nkpi nyɛ blɛ ba kɔ̄ runo muta, ablɛ ba kɔ̄ runo runɔ, ama inɔ nkɔ̄ ɔ dɔ̄ runoncɛɛ, runonbɛɛ, nzanɛ ma kɔ̄ akai runoncɛɛ na, n kɔ̄ ɔ dɔ̄ runon bɛɛ, naira runo, naira zabɛsōō ɔ gbɛ inɔ azaa nla muna gā kɔ̄ mɛ pɛ gɛ̄ kucɔ a saplu nɛ kɛ na. <noise>